אִלַא בְּغִיתִי תָּאָכֵל צְחִי מְעוּת קִנְנַצַּחְכּ בְּסַלַטָה דִיַּל אִל-קִינוּאַ, מַעַ אִל-חֻ'דְר אִל-מְשִויָּה וּקְטַע אִל-דַּגַ'א אוּ אִל-סַמַּכּ אִל-מְשִויּ, הַדִּי הַוַּגְבָּה אִל-מֻתְקַאמְלָה פִיהַא אִל-בְּרוּטִינָאט וְאִל-אַלִיָאף, חַתִּי שְרְבַּת אִל-עַדַס וְאִל-חֻ'דְר זְווִינָה בְּזַאפ וּמֻغְזִיָּה וּסְהִילָה אִל-תַּחְדִיר, הַאֻחַּם הִי תִרְכִּיז עַלַהָא אִל-מֻכּוּונָאת אַטְטַבִיעִיָּה וְאִט-טַאזְ'גָה, וְתִבְעִיד עַלַהָא אִל-אָכְל אִל-מֻסְנַע וְגַתִּשּוּף אֶל-פֶרְק פִי רְגּוּעְכּ וְסַחְתְכּ.